Bula esa a biasa asosiasikan neunawal teu beuk a. Hataholi ba'uk ala pake bula esa ho sebagai kesempatan untuk tao resolusi naibteu beuk hobtao tujuan beuk, bula esa ia boe ala paken koreksi sodak neme teu palak.